Ty fiatraikan'ny fihina aloha mampanak- mampana hery raha reo, mampatanjaky. Ary lafa iha mihina zany, tena hitanao hoe misy hery zaho zao afaky miasa soa iha.